E scalette sempre di aeri, ti dixi? Ò e scalette in areo? Quelle di aeri servan pe chinâ e montâ da-i aeri, perché a gabiña a l'é in erto, e in quarche mòddo beseugna arrivâghe; in areo incangio servan comme de scae, ma picciñe, boh.